باش نغسل المقلاة كما لازم ، لازم نخدم فيها الماء و شويا سائل الغسل شويا ماء جافيل ونخليه حتى يكون رطب و نيطواييه.